San wueighya gwahi fwang kwonok pangu gwazhe pi milemasu, ni yuan, yuan gwa sinmang kwonok nimguya sa kye ki. piy hi twal hi sauna kaasu. Pangin nat nyaahgei, pangi <hesitation> nyisokguya min kyadaga min dangnangha maa ghang myesu sin nat maa kɨih kipi sin ma minmang kwonok. Ama gangki kyabsiguye wat koma sheko niki kya. Bsiwa himang kwonok ghawu, ni yuwan sibibi mang kwonon gɨn shenongko hi swang tang eh kikyabshi swangha <hesitation> tɨ tauna, tauna himang kwonok ama taupang hi mang kwonok mang kyarak. Sabo mangnyin, ni pana myemap ko yaun ma sinkyarakgha shok ga gum ko misheko mye ko tin yuanu mishe yauna da shok kyarakgha ba mi shen shok ghekiaghai. Pangnyin yuan bi kyarakgha mang kwonok nimguya gɨlak nim bar kyensa mi fwanu